אלא עלא דזת מן האד אא ליקספיריאנס נקדר נ נעיש כחמא ג’דודנא, אלדוו נקדר נסתעמל אלשמע, אלמאקלה נקדר נטיב עלא אלפאחר ולא אלכשב, ו באלניסבה לתואצול מעא אנאס, נקדר נדיר רשאאל, ו באלניסבה לתרפיה נקדר נדיר נקרא נל’אב, האדוק אלאע’אב אלתקלידיה, ו באלניסבה לנזאם תא הוא ראדי .נקאדו נולי נחת’דם בנהאר אאו